Ɓe mbiyatnoo kadi ɗo mari fijoji, ɓana ɓana respect actoworship, ɓana gaami mawɗi gaami sakiiji, ɓana ñaaminda fonudus sabri fonudus sups.